Wayang da tubek ku da negara ku ti, bauh bauh ti, cirita Deadpool dangan wolverine. Aku ra tubek ne dangan kaik sabar ra tubek ne.

Pikayan da suka aku minan ne susss Bajuh buda ngan siluar bihis dangan bajuh ambuh, siluar kedek.

Kita ngancak bala anak sungkuh kita paguh dangan bala dingan ne. Sien inceh nunjok ajar masu ande amang, tayung babeh. Ka bala siti kaik ngajar, kaik nyugon discipline neg ande amang eh anak sungkuh ne. Bala siti kaik ne puan anih anih.

Ku ngancak entek aku lapang srata nyange aku agak mikir ahi kayuh da ngancak entek ku bisaper mina ngancak ne stress en ja.

Bala dayung da biranak da komuniti amik dog jinaga bada kaban andu. Wang masa ne melu rak biranak, bala bidan, namba tuuh. Tanang nya namba tirinteng nak dak kampung, da komuniti amik. Mung bidan kampung sen seh, namba pirinteng.

Okay. Anih uri asal da dehe mash start masu sanik ne.

Nehen da karan aku gain mungkin negara Switzerland ngin cuaca pun babbi nehen pun paguh sidi dog tubek.

Aku pikir suwe'k da ihong ti sabab adup ahi kiraja tundah meng umeh ka kabon ka. Jaji wang ihong suwe'k lagi paguh dangan da ihong, dangan da masu singkadep.

Pimain da binain anak da komuniti ami main bol ngin ami panai main bol kurang bisi kurang main badminton ngin anyap minat ain pak main bol ti bisi ahi la.

uhh kita uhh mesti ngajar bala anak kita da masa itin ato bala sungkuh bala inya itin sikulah batul-batul supaya uhh panai jaji inya da panai dokter atopun lawyer da negara kita siti. Kita mesti bisiken mung anih langkah.

Da negeri ami ti duweh musim saja da puan ku...inik laga dangan pingujan.

Langkah da ngancak duit aku silamat. Aku nyimpan sikadep, agak ku nyugon neg bank ato pun neg inya beken. Jadi aku nyimpan ne sikadep.

Okay, pikayan da suka aku minan ne sien ce Tshirt, uhh ngajah keadaan [uhh],wang kita adeh macam kita mende da ramin, kita minan pikayan da, da meng bala tshirt siluar da kana dangan pimudip kita.

Masa aku lagi icek aku ira jadi offshore kiraja dak laut gaji ne bahas

Music da paling ku suka inceh oldies sabab sani ngamin ne mele kaping music ngan ne paguh oldies uhh music da dayak itin itin ne ce aku suka kaping oldies.

Tarun da adeh tanda, dan adeh line ato service da kawasan ami sien ceh tarun da adeh tiang dangan tarun da datuh. Kawasan datuh, tarun da datuh meng kajuh kajuh adeh line ne ato service line telephone. Meng en saja da kawasan ami iti ne.

Kayuh pinyihat da paling gago bada ne da negara ami mungkin ne teh

Kan aku ira blajar skill aku ira kiye bala injen bala anih da rusak da ramin sen bala inya da ramin sanang.

aaa pimain da minan board dengan video, kita misti aaa minan meng nan inya main bala pocker dengan semua pimain main da aaa game da simple-simple saja da adeh da aaa meng laptop ataupun da tlephone masa ti.

Cuaca da binua ami da negeri ami ti kaik tantu, kadang-kadang birubah musim ne pun meh birubah kadang ujan anu paguh kadang kadang ujan pan ira. Kaik tantu cuaca da berubah da binua ami sentiasa berubah.

Kitak semenu ne, wang kitak rak maan kayuh atau pun maan anih saja wang kitak rak maguh benda da' kayuh da rak naan kitak sai, kitak mesti cuci tangan kitak sibayuh kitak maguh nu'. Supaya kitak tirawu' kita dog uhh jangkitan-jangkitan virus atau pun bakteria.

Inya da paling timagah da negara ami itin sien inceh bala penyanyi. Kadang-kadang bala ahli politik, bala inya da maguh pasal politik pak da jawi bala taap bauh, bala artis. En bala da timagah da negara ami itin.

uhh aku suka warna biru

Penyanyi dak aku suka adeh duweh, duweh duweh ne mesu American Syarikat. Indi Dinotorush BIG duweh Billy Ailis ngin aku suka duweh duweh lagu bala ne.

Pimaan dak kai sihat, sien inceh meng inya dak nyihep langkau kah atau pimaan dak meng dak silalu anyap rati ne maan meng kai maan dak anyap vitamin ne

Dokumen da tinan aku panu da negara ami ataupun negara beken...inik ic dangan duweh ne passport.

uhh Kadang kadang kitak ti' uhh kitak stress wang kitak uhh magau barang da ra kintan kitak. Kereja atau pun tundah kereja kitak kadang kadang uhh kambut dapih kitak nyimpan. Sen madak kitak kadang kadang kitak stress wang andu kitak guna ne dengan uhh wang kitak bilajar atau pun minan benda si'en anyap dapud.

Puan mu de tiyan eku, de meru bina susah sien ce Maths, Matematiks, algebra, se-selagi edep ngira-ngira mung sien, ngan ne, kaik ku kanan, ngundah ne.

Sabab bala komuniti ami ira buhu neg tarun beken ngin adeh bekalan kayuh naan dangan bala umo da sade nan mudip

Kitak patut uhh wang kitak kaik sihat atau pun madam, kitak patut ndug uhh dokter atau pun MA hospital kitak nyiken bala Jabatan Kesihatan.

Sikulah da nehen ami, kira paguh la, tarap kampung, kaik, kaik dangan kanan ngilawan tarap, da pasar. Sabab sikulah, wang ramin pun, ramin kilatap, ramin irau.

Kayuh pinyihat da paling inya gago da negara ami itin sien ceh pasal kecantikan, kesihatan da nyaga tibuk...ngancak ne sihat, produk-produk kecantikan dan...dangan produk kesihatan pasal kanam, pinyihat tibuk.

Meng anih ku nyaga tibu ku sihat adeh taruh cara. Indi aku bersenam, duweh aku nyaga pimaan ku, taruh aku simayang.

Akuk suka tubuk uhh bola sepak atau pun main ball uhh dengan badminton.

Banca sukan da ku'k suka adalah main ball. Ngin aku'k minat rayu dengan main ball ti, sampai ku'k bercita cita ira jadi pemain ball.

Kayuh da puruh ami puruh aku da ramin aih kupi adeh nanas adeh dengan dihan adeh.

uhh Kita ngan patut ngan ngajar bala anak kita ataupun anak sikulah...biradat dangan bala dingan...bisiken...dangan uhh bitukar pandangan.

Bala pinuuh da dayung, bala bidan, dengan bala nurse da adeh da binua ami, bala en da nyaga inya biranak da komuniti ami.

Kan aku aduh peluang bilajar hobi da bauh da ira aku ngunah sien inceh nyambung pelajaran, ra jadi pensyarah, sebab aku minat ngajar, untuk bala anak-anak muda da masa iti. En da minat aku sundih andu iti da bauh bauh iti.

Pimain, uhh.. teknoloji da iti ne, cukup canggih. Mungkin ngamin ne, kayuh iti anyap. Iti ne, da bauh bauh, jaji kai ku'k tantu mirati ne. Kayuh ti makin beken gaya pengundah, pimain ne.

Banca rami da kana raye sien ceh batang asal kita bidayuh.

Warna dak paling akuk suka, sien ceh biru sebab masu ngamin akuk ngan melu dog piranak suka tebuk warna biru. En mah warna da suka akuk sampei iti'.

Artist kaneh ramputih kaik Pat Boone, Connie Francis kaneg dayak uhh kaneg dayak uhh adeh duweh taruh artist dayak da cukup paling suka.

Tangan adep biadu kupok ne ngin en mah da ngancak adep manam masu mele ne. Masu adep kaik kupok tangan.

Nehen da karan adep mawah gain, biasa ne kampung-kampung da sesek adep, ato pun eerr, adeh eeerr activity da buleh adep brubi gain.

Kayuh da ngancak aku stress sien inceh bilajar. Sabab iti ne barang mbuh simua canggih canggih. Ngan hobi ti cukup paguh.

Cuaca da Serian da andu tik, aaa kurang lebih [aaa]mendong.

Cara teknologi buleh udog tinan da sikulah, sen sanang bala cikgu dangan bala anak murid, nakep ne. Ngin lagih bala ne moh panai minan teknologi masu lagi icek.

Keyuh ataupun tanaman dak puruh aku ahi macam, ku puruh koko, puruh barak, puruh dihan, puruh serai, macam macam keyuh puruh ku dak kebun. Adeh langsat, adeh bua asem, mango atau manga, bua sibu.

Sukan da silalu ku main neh, tennis, badminton dangan aaa football, main bol.

Pimaan da kaii sehat atau da kaii patut maan ne silalu contoh ne pimaan da birinyo raye-raye ngin en da ngancak adep obesiti.

aaa Minan cara teknologi dak peringkat dak umur dak negara ataupun kawasan negeri Sarawak siti inyap dak beken memang sama mung sien.

Cara pinuuh ngajar anak inya da mung sitakat ami, mung bala tayung babeh adup ngamin ngajar adup. Ngaban aji mula-mula kijaman kayuh da parih sebab adeh pantang larang simua.

Urik asal da dihu masu sane ne, mung dawu teh. Kan dup nyehup teh minan dawu teh en, dup kanan ngerian tibu adup masu kandam da aduh.

Artis atau tukang dak paling aku suka atau puji sien inceh artis dak kai sombong meng bala ku Tan Sri P.Ramlee sien tok itin aku muji dangan bala artis-artis veteran sebab artis dak taap bauh ti kurang, kadang-kadang macam-macam karenah, macam-macam cerita, gosip bala, kai meng artis dak damba artis veteran sanik ne

Iklam dak nehen ami buran t buran mehi, kedu kedu pare kedu kedu babe kedu kedu siru, kedu kedu ujan.

Biasa ne ira wang inya biranak siti mesti ne nanted neg hospital sabab kementerian kesihatan yang bertanggungjawab.

Mung nih mung nih ku deh handphone kai ku pandai minan, ku nyungka tauke dengan ku mirih ngajar mung nih muka mung nih masang ne saja. Kai ku pandai mung nih ngecas bateri pun kai ku tentu pandai.

Pasal cuaca da birubah rubah da pikir aku itin...sabab memang monsoon mbuh bitukar birubah en bada cuaca birubah musim pare, mbuh tukar babi, siru, mbuh birubah ujan...en mah pikir aku pasal cuaca da birubah rubah itin... mbuh bitukar cuaca mbuh bitukar madi andu sawa mbuh tuuh.

Da komuniti ami, inya da ngumit biranak sien inceh dayung tuuh da ganan pirinteng. Apabila inya ra biranak dayung siti mesti dog taba sien saja panai ngumit inya biranak.

Kita ti sibagai manusia kita mesti uhh nyugon sanda da paguh, pitayen, dangan minta maaf sesama sendir...samah adep samah adep sabab kita ti manusia...anyap kita ti tantu ira batul mina Tuhan saja da.

Crita da timagah adap emik de suka eku, adalah pinuuh sanik ne.., bala nemak sanik ne.., edeh indik adat, sien ce.., mutong baak bala..., inya beken, inya mesu binua beken de ngilawan bala.

aaa sikulah da abih negara kita ti, ne memang ne nyuqkong bhasa Malaysia dengan bhasa English da penting raye. Ataupun aaa buleh lagi piberet bhasa Iban.

Anak kayuh da silalu ku tubek ne dak ngaling ramin. Sibu, buntan, rimu dangan jagung.

Bala pinuuh atau sedara aku panai ngubah aku sabab bala ne meh ngajar aku cara bradat dangan namba tuuh, paguh paguh ngan namba tuuh.

AI buleh tinan da pimudip kita tiap anu ngin ne nyanang kiraja adep masu mele ne, kaik adep susah susah lagi meng da sani ne.

Kayuh naan da kaik kita patut maan ne da da masa iti aaa bin nyam kaik tantu sihat adep tubuh badan kita aaa kasam ato pun aaa salted food aaa barang da meng ti kaik tantu patut dadeg kita dadeg kesihatan kita.

Masa lagi' icuk, ngan angan-angan akuk ngan rak jadi doktor. Adup anyap bilanja. Andu amang adup misakin'. Kaik kanan ngatud adup sikulah sebab ngamin, bilanja mahar.

Aktiviti da adeh ku ngunah ne ato pun projek sien ceh projek rakan muda Ami puruh Anak anak kayuh da kawasan balai raya. Simuhung puru sawa da rimpas anak anak kayuh en sien inceh tanang inya mencin mencinta alam. Ngancak kawasan bumi ti masih mara menghijau sagan en saja da adeh aku suwe ngunah ne.

Cara bala ratus nulung inya da susah minan cara smayang nulung nyugon pinyanang gain nyugon brakat gain dangan nyugon bala duit sen bala ne senang icek.

Aku suka warna aaa nombor indi bihis, dengan siha.

Minan online banking ti memang ne perlu sabab ne aaa kita kaik matan masa cuma kita berhati hati.

Ku deh nyalan muto pak legi inyap lesen. Deh legi ira ngundah lesen mutosikal kai tuhai lagi adeh la lesen muto ngempan ku mbeh semeheng iju andu buran.

Aku adeh duweh banca music da aku suka. Indi R&B, numur duweh ne rap masu sawa mahi puru dangan pirie'e puru.

Pasal bisnes anyap pingalaman ku...kaii ku faham pasal bisnes da komuniti ami...kat mungkin uhh kan ne ketua kampung ampuk Hal ti.

Tanggungjawab da meh dog pilih da komuniti adep ne uhh Sen inya sien panai dangan biradab.

Bala pinuuh da binua siti', da masyarakat siti', ngajar bala anak kitak, bala anak sungkuh kitak. Bilajar biradat dengan bilajar aba kai bilajar menu menu bilajar pasal sikulah.

Aku suka da sapa ramin, maksud ne kraja da sapa ramin sabab rasa bebas dep bergerak ataupun panu gati gaih ngunah kraja da sapa, adas luah, kaik entek adep manam, pikir adep serabut wang adep ngulu sahaja da abih ramin. Ku lebih suka da sapa ramin, arasa sihat tibu dengan pikir .

Ami amang memang ne ira ngancak ne skulah, bilajar. Pak bala siti' pun kira kai' buta huruf lagi. Jaji mung anih mu' ra ngajar bala anak ne. Da ngajar iti' buleh lah, nak kanan nak ngalak ne skulah. Ngancak ne bilajar.

uhh Kitak patuh uhh bila[uhh] nyaga kesihatan kitak dari segi pimaan, pinyihup dengan exercise selalu. uhh uhh Maan kayuh da kai tantu-tantu mung da ahi lemak dengan garam, gula.

Anyap mamba ami da adeh nehen paling suci...sabab ami ti mbuh adeh ugama Kristen.

Melu ne dasan siyok da mbuh adup nasan ne da abih tapung. Mbuh en piberut abih inyok da asak. Ginoreng sampei ne mbuh asak.

Buleh lagih ne bala kita siti bilajar uhh pasal ICT walaupun usia kita ti rati ne meh lanjut meng ti pak ne. Sen biguna dadeg pimudip kita manusia da madi anu iti

Da pasal tangkub, atau pun dingan adup tangkub adup mesti understand atau pun bertolak ansur pasal semua masalah, berbincang anih da patut dog tundah, anih da kai patut dog tundah.

Sistem sosial da pikir aku, da paguh jugon prentah neg bala rayat dah negara ami ti sen inceh sukan, sistem em meng access bala IT dangan sanang bala anak anak muda kanan meret luah access sistem IT, computer dangan paguh.

Paling bahas da nehen ami da puan ku sapi saja sabab da Tarun aih kaik puan adeh ka anyap ka nak bahas lagi su sapi

Ku suka music emm.. Avenged Sevenfold sebab ne lagu rock.

aaa rami da suwe aaa ... anih banca bunga da puan mu [aaa haaa aaa] bunga ros.

Ku ra ngajar skill da ku kanan nyanda dalam bhasa negara inya beken, contoh ne inya masu negara Eropah.

Main bol kaik ku tantu mirati ne ceh pak video ne panai ku main ne. Main tinan umon, uhh kai ne mani'k stress.